Le fomba agnamboarako sakafo karaha le sakafo amin'ny fisakafognana regny de anontaniako zare malôkany ny ingrédient jiaby nampiasain-jare de le fomba nandrahoin-jare azy par étape étape i de avake zaho tonga andragno tonga de averiko fogna étape jiaby regny.